ഗ്ലോവേ ഓന്ജി കിത്ത്ലേ രനിന തന മുക്യ നയകദു മല്തദു ഓന്ജി കലോനിന രുപിസന്ദു। ഉദ്ധഹരനിഗു ജേനു നുന ഭിജിനു ബക്ക ബല്ലിപുരി। ഇദ്ധഹരനിഗു രനിഗു സമ്പൂന കലോനിദ മുക്യസ്തേ, അലഗു മോത്തദിദു ജനസന്കേ ഹേഛ്ഛിസവന് ബയ്ലേയ്। കയക് സ്തരഗു അഹര് സന്ഗ്രഹമല്പുന ഗൂദു നിര്മന ബുക്ക മോത്തേലേനു കപ്പദുന। യോദേരിഗു കലോനിനു ശത്രുഗല്ലിദ രക്ശിസവന് ബയ്ലേയ്। നരഹല്ലുഗല്ലിഗു ഗജി ബയ്ലേയ്।